<hesitation> Kolera orange ndreka a <hesitation> loko mazava izy izy dreky loko tsara fa tonga ansainako voalohany a raha vao hoe mahita loko orange a na mandarine, na grefy a, na voangy orange le hoanina iny zany tonga anaty lohako voalohany.